Ome, de horma segura, con que no te llevis los deus pos ya es seguru, no es? Amus, qu'es difici de hazel-ti muchu dañu. Craru, ara que lo piensu, si me lo perguntas es que quiciás qu'aiga genti que se corta las uñas colas estijeras dela poa. Pos gasta un cuertauñas aparenti, corta tiesu i no t'arrimis muchu pala punta. Assina no enganchamus enconamientus.